Ty fomba fiasan'ny fampireheta jiro iny aloha, la i zao kobohinao ambony, velo jiro iny la mazava antrano ao, kobohinao ambany la maty jiro iny. Ka la iha ta hampirehitsy azy ta hamono azy, kobohinao ambony iny maty kobohinao ambany iny velo, kobohinao ambony i velo kobohinao ambany i maty.